Tabo eng pangauna uwani menabo tawabai, osinoke tee enang tabamo niikano ke gawangko piito. Piito tee gawabiana ummeng moo ikipabiai, moo ikipabila kame abila mii abiai, buuka kole abialoda. Ninang buu asing koleabiana tete moogonna wakang buu koleo tawabiai, eng tewa gawabila mii- mimbabiai, minnis kame abila waitoko wanababiai tee nukuna, eng teke otoio teka welo eitowai welaka nukuna ule taba lenuwaino. Eng tee kame uwainang, tee sapaia manne teka piito eai, sapaia enangoka ogo luna ko kolekole ela tee pangaunna nee uwani, te luna ko kole ela enango kenoiso ko teka piito eai. Ningna osinoke pagaunna Uwani enang o pabele, pabele tee o wila maka nana tee enang kakogo woga ako. Woga ama teka kakogowa eng tee o moo, moo te kole ama tenga welo awai wela weloaitoloko welaka ule taba meeke ule welo kame alawaino labo. Eng ningna enang o galawa, galawa tee lepo sila, sila gawamma osinoke gawako pangauke, tee galawa tee kulakula tewo silago upowaingpo wau aliko. Galawa wakanna ule enang o tokawalawainna tee ule pagago tee enang kesopoi naa ule gawaliai ningna kesopoi tee o kamoi tee teba gawala eng tee galawa te enang bawai, galawaka tenawa o pitu nawa Piito nawa, piito gawama gawamanawaka. Tewa gawako teka moo ikipala, mii ala, nukuna waitoko takapala napo teka <noise> piito awai tee galawa. Tabo te labo.